espressu, almericanu, capuchinu, latte, macchiato, mocha, ristretto, lungo, cortau, flat white, affogato, café turcu, café irlandés, café vienés, café con lechi, café frappé, café gelau, café istantaniu, café moka, café bombón.